Igny zany legima igny resaka hoe legima iny zany farafahatarany igny zany tokony ataontsika hoe herignandro satsia nahi- nagnajary zao tam'ndraiky andro aho resaka hoe legima regny haricots verts miaro karaoty najary agnatin'ny herignandro mahery fa navay simba, izany hoe tokony agnatin'ny cinq jours farafahataran'ny legima de nisolo hafa koa i agnatin'ny frizedera ao, zay zany farafahatarany fa laha vao mihoatsy an'zay mampaharary koa i ary nahota maso mihitsy aho tam'zay nisy holitsy tagnatiny tao satsia fa herignandro raiky mahery le legioma tao.